A nafaa warata baake ntelu karoo la jaŋ baake pasiko kuraŋ maŋ tara n bulu n ka n je wo le n ka n na telee mutandi wo le la, n ka n na liimeeroo soto wo le la, n ka n na porotaabuloo sarasee wo le la woto a nafaa warata ntelu bulu le.